أعيش حياة جيدة يعني ان الواحد يكون راضي وسعيد ويعيش بتوازن بين العمل والحياة الشخصية وطاعة ربه يكون عنده وقت للاشياء اللي يحبها زي العائلة الاصدقاء والهوايات ولا ينسى بالطبع عبادة عز وجل ويتم صحته النفسية والجسدية ويطور نفسه ويحقق طموحاته.